Sy da hafa avao saro e managne tomabilo tegna zany antegna, programme antegna, hizanogny antegna te hividy raha, hizanogny antegna ta hagnontanitany raha, fa la anao mandeha bus igny, sady misisiky anao, olo akaikinao eo o, sy voatery olo tianao, misy avao koa olo mitabataba agnatine bus, ah hafa avao managny gn'antegna ro.